Ny asan’ny crayon zao, mampiavaka azy amy stylo de crayon manjary <hesitation> fafagna raha soratgny aminazy. Ôhatra tsy manjary i, to de fafà, sady i agnamboàragna sary igny aby tegna spécialté-ny amboàragna sary igny crayon i. De mampiavaka azy amy stylo, izy tsy <hesitation> stylo zaigny tsy manjary fafagna raha soratagna aminazy fô crayon, manjary fafagna sady manjary androàtagna ndraiky izy fô sôratra aminazy tsy de mitôvy amin’ny sôratra tamin’ny stylo.